han ampul la sire yan boni mɛ han ampul electrikira <hesitation> mu a benɛ ni bera boni um plus ma muyin mu bera mi dio kwa mu mi dio um han sortira ɲure ɲu mibin negatif epui pozitil kwa don omu ma we branche ni du'i na ni du'i na ama a ora eglɛtisi electisite hi mana bio tomu si a nɛ omu